אֶל-עֻטְלָה הַמֻּפַדַּל עַנְדִי הִיָּא עֵיד הַהֻנוּקָּה, כַּיַּעְגְּבּנִי בְּזַבַּא כִיפַאש כַּנִּתְגַּמְעוּ כֻּלִּין, עִם אֶל-עַאִילָה וְאֶל-חֻבָּּאבּ. כַּנִּסַלִּיּוּ וְכַּנִּשְּׁעַלּוּ אֶל-שְׁמוֹאוֹת דִיָּאל אֶל-מֵינוֹרָה. כֻּל לַיְלָה כַּנִּפְרַחּוּ בְּזַבַּא, וְכַּנִּתְפַכְּרוּ אֶל-קִסָּה דִיָּאל אֶל-מֻעְגָּזָה דִיָּאל אֶל-נוּר. כַּנִּתְשָּׁרְקוּ אֶל-אָכְל בְּחַאל אֶל-סַפְנְגּ, אֶל-גַּ'וּ כַּיֻּקוּן דָּאפי, וּמְלִיָאן בְּאֶל-חֻבּ וְאֶל-פַרְחָה.